Nyowe, izooba ryangye oku ndarimaraho; ndimuka mukasheeshe, nkwate obushera bwangye, mbuteeke mukagirikaani kangye nzemu nzekuhinga, naaruga kuhinga, ngaruke muka, nteeke, ndye naamara kurya nshube ngaruke mu musiri nainga bumwe hagire nkahu nkahu, nkahunanka ekintu eki naaza kukora ahakuba itwe mpaho tubiireho n'okuhinga, tihiine ogundi murimo gw'okugira ngu, ngu twine ninga ngu hiine ogundi ogu turakora. Mumwebazo naaruga mu mumwebazo naagaruka aha naaruga mu musiri mumwebazo nshube ntandikire aho nteeke kyakiro, itwe turanyaama sha- shahiibiri, shahiibiri tura twagiire kunyama. <hesitation>